Noq, sääne tavalinõ om näütüses sääne prantsusõ ürdimiks, midä om väega hää pandaq mõnõ pasta vai pitsa pääle, aga kõgõ rohkõmb süüke tegemises kasida ma sääntsit aasia maitsõainit.